فاللي لجى هذا المفتاح كان رجل مطافي فكان المفتاح كتير مفيد لاله انه لما تحصل اي حريجة او اي كارثة او يسمع انه في حدن عنده مشكلة <hesitation> السخان مثلا في الحمام عمل مشكلة واحد بيختنج فكان بيستغل هادا المفتاح على طول ويجري يجري يجري يوصل لمكان المشكلة ويفتح الباب فكانت كتير او كان اشي كتير حلو بالنسبة لاله.